karazagna raha vita amna lamba ndraiky zegny misy rido o dara palto akanjo de patalogno ny satroko jupe ny lambadatabatra poketra ny kitapo de ny saronondagna koa.